Gny karazany hany telo lafo mare amin'ny restaurant zao: gny pizza, pizza zao mandeha eo amin'ny cent cinquante milles francs eo ny raika aminy; de gny tacos koa manahakan'izay avao koà, eo amin'ny deux cent milles francs eo; de gny gra- gratin koa zao, eo amin'ny deux cent mily francs eo koà.